تاسو په خوله کې هوا زور ورکړئ. هوا د آلې دننه غږېدونکي فلزي ژبه خوځوي. دا ژبه اهتزاز پیدا کوي. اهتزاز د غږ د څپو لامل ګرځي. د سوراخونو بندول غږ بدلوي. هر تغییر د نوې نغمه رامنځته کوي. ډېر تمرین غږ ښه کوي. جاز د موسیقۍ لپاره یو نرم خو ژور غږ لري